Naya ijie nu gbona ese omhan na wanre ona sebe na dian otume ra owe olebha yan gha re-edo oo edo ole bho yaghi gha ye olebhor yan ya gualiu yin mhin nor gho-le bho <hesitation> before okue gha-khian <hesitation> era ghi riobok yor-uhumu o̠ leromhon nui a ghaneromon ana fo o̠ etama wel oko ebuya-gualor bhe-nedoni uyari mion ooo ogha mia-mhen <noise> umio mon umi-ebho hia ugha dowa oni mel giu welo eh oghi gele gha khian ogha sebhani eromhon nera gele na-na oghi do wina na oghi bogha ive-mhie keke likele omen nia moyan sa-ya lui gie mhi Bhegheni mel yan yaghanie edo erimel or tamamel ona wel oko bhenu khian ughu yo ebalu bhe edo uyan lue ooo ebuwe ya gualor bha ni uyan mion emhiesi nor uyan mion igho egbera-mhen uyan mion irio ya olimegele ye elenu <hesitation> oghena bhegima yenu erio-ma feko ya gha iwe khirunde omhen ona gele-wel ole bhe yan ive mhi ekhor nor ghor na gha ro amie be sie bhena gbona neya shaa lue irio <hesitation> mel kolere ene-mhi ana gele doghe lue ana dor gha khian yeghe khian doyasel ghe na yena, eghe na yena ni ewan ma ghi do gha len we ghe eromhon nerima ka nani ma ebo ghi do gha si re bhe daghon no nu hiania moghi do daghole ghe ukpa o ghi ru-yin-mhin-nor ma ekeke since nimu ya wel ghe nia ma da mhe he̠ rima eboter <hesitation>